Ewa lapoaly io bôka misy; ka- io kara lamba anaovano io lapoaly io, izy io, kelikely raha io, kôfa lapoaly kelikely basy anendasako atody zaka io bakeo, koafa izy bav- bavata zay anendasako filao, de misy koa izy io lapoaly kaseroly, kasiraoly! _x000D_ Raha io zany omby menaka maro anatiny ao; za zany kôfa anendy mofo bol reny de mampiasa kasiraoly zany to de, iny to de tsy mipetapetaka zaka io